Hoʻohana nā pīkake kāne i ko lākou hulu nani e <hesitation> uh hoʻohihi ai i nā pīkake wahine. Hoʻonui a hoʻākea lākou i ko lākou puapua me nā kala ʻokoʻa. <hesitation> uh Hō‘ike ʻia ko lākou ikaika a me ke olakino maikaʻi o ka pīkake. Inā maikaʻi ka hulu, nui ka manawa e makemake ai ka pīkake wahine. He mau hulu a puapua nani ko nā kāne e hoʻohihi ai ka maka o nā manu wahine.